Kalaro no buk mengen ta selen i <hesitation> luk ani sop. Bil ke na sop ko bil lava luai mete lu, na ko keve bil ang voiang mete lu keve taun aongos sop ka mas ago mete lu. Man a sop ka kovek, parik kua angkuai si nanasai aro, sop kuo luk ia using a ke taung aungos ku aising tatana, taun ku aising ta sop, pukunim kuo nanasai aro, using ko luk suai ani galit e pukunim. Man parik kua togon sop mete takaman, mang ke taun pukunim parik ka nanasai aro. Ku kong, na parik luai kua nap si nasai ni mang sikei a roron e pukunim. Au mang bil kapa sop <hesitation> kuo buk ia usiing si kam galui ani kam keve vakum ve kam inatus na ang tama mete lu. Man a ri natlik, taun a sop ko kovek, siri popolik, popolik ang parik kapa nap si ka roron, using popolik ang si keve taun aungos ku mas galui ani kana keve bil ta sop. Au singira kapa ri vap lava, au ri vap ang voiang kio teng abis, sop ko mang sikei a bil lava kapa. Taun a sop ka kovek igenen ang ko teng abis o aina ang ko teng abis, parik ka nap si ka pasal tan abis si kana ring ipa abis o kana ring ipo aisog ta bil ko visuk. Asukang a napo arai ni bil ke na sop ta ko mang sikei a bil lava luai na ko tavirimok na ko bil ang voiang ke taun aungos mete takaman ka mas togon ania. Man a mete takaman ka kovek i bil ke na sop parik kua nap si nanasai aro, ri bil aungos ipa angan kapa asukang ta ri pelet, ri kap, ri susupen parik ka nam si <hesitation> ku vil aro na mang sikei a bul using ke bil aungos ang sop ke ko pakangai si vil atanginang ani ke bil, ka pakangai si vil atanginang ani kam vakup, kam singilis, kam siot ipa alak ke bil aongos ke. Natlik kapa asukang, kara ke nat lik kipa akalit, ke taun aunogos sop ka mas ago mete takaman si itoiton ani kari keve bil si pasal ane nei akalit. Vei nang palau kalaro.